العطلة الأسبوعية المثالية بالنسبة لي تكون مريحة ومليانة نشاطات، أحب أبداها بوجبة فطور لذيذة بعدين أطلع مع الأصدقاء أو العائلة في الطبيعة، أقضي بعض الوقت في القراءة أو مشاهدة الأفلام وفي النهاية أرتاح أسمع موسيقة هادية أو أستمتع بوجبة عشاء خفيفة في مكان عام أو في المنزل.